No, segondo mi e machine no saian mai in graddo de provâ emoscioin comme noiatri òmmi perché segondo mi e machine no an quella che noiatri ciamemmo cosciensa. Poemmo arrivâghe da arente se ghe femmo colleçionâ eh tante informaçioin che allenemmo queste machine inte quarche mòddo ma segondo mi l'é imposcibile perché ehm anche unn'emoscion de unna machina a saieiva finta ò a saieiva eh comonque derivâ da 'na serie de informaçioin che son ben catalogæ, cösa che no succede co-i òmmi.